آپ کو میں ہمیشہ دیکھوں کہ آپ بہت لیٹ لیٹ، مطلب دیر تک <hesitation> کام کرتے تھے۔ اور اتنی مشکلے فیس کرکو آپ زندگی میں اتنا آگے۔ بڑھے تھے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ <hesitation> آپ۔ <hesitation> اپنے پیپر میں بہت اچھے مارکس سے پاس ہوئے اور۔ <hesitation> آپ جو دیر دیر تک رات کو پڑھائی کرتے تھے وہ آپ کی زندگی۔ میں رنگ لائی پھر میں بولنا <hesitation> چاہتا ہوں کہ۔ انسان جتنا بھی <hesitation> محنت کرتا تھا اللہ اس کو واپس کسی۔ نہ کسی روپ میں وہ ہر چیز واپس کرتا <hesitation> مجھے لگا کہ آپ۔ جو اتنی <hesitation> محنت کر رہے تھے تو آپ کا یہ۔ حق تھا کہ آپ کو یہ ملے لاسٹ کو اور اتنا اچھا ریزلٹ۔ چاپا تھا اچھے <hesitation> کام کرنے والے کو اچھا۔ انعام ملتا لاسٹ کو اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا <hesitation> آپ۔ اتنی محنت جو کر رہے تھے اس کا پھل تم نا ملیلا۔